إي طبعا مشاركة الشباب ف الأمور السياسية وايد مهم لأنو بالأخير الشباب هم-هم المستقبل هم اللي يتخذون القرار في ال-السنين الجايه ، أيضا الشباب لهم حلول مبتكرة <hesitation> و أفكار عجيبة أفكار مميزة بيقدرون إن هما يحلون مسائل بطرق وايد بسيطة.